Refane sa nsor opaare mmarena norum aba. Ehumoi nsor eyai igor ehumor nsor eyai hiso sara nsor hahumo bha- ethoaa sa- arazab ara bhoven adudu re nsor ma othaa hodaam o rafene ja nsor okpare bha remadon ma rathaa horum nsor bharemadon maotta horum. Nsor so ora bho hoda egor ja agwo akpa se ezab azab. Nsor so aku ara bhanyi onoo bho hoda gwe oroi oro nsor refane hekpare Nta omareobam nsor refane thaana nta asa amare tutu oba nta akura akpa. tutu oba nta agwo akpa ora nso abe sa humo bhozure ma bho fibha bhiruro. Nsor mma otha refane hokpare nsor bharemadon, bharemadon nsor, bhoven aosi. nsor ora bheben ba bhenang remadono ikene hoyai o, sara nsor ahumo mo nyai ikene bhoven aosi homa ovoi asi bha nkene mma bharemadon onoo homa oooi apa ozama sa reza re fiiiing anio ozama nsor bhohoda nsor sa oku bha remado, remadon sa rezazabha, remadon redemene henu. Ora bhoven faa nsor okpaare.